A kunjo chiu mani <noise> munumam lo ke es nda naru pestinkjia kaung kunji se vo'us tanu'um ne naru se kua lumei kuando nju'a'a kul'us si jui kua nguma'ai pus ma lutujue' lajeung y napu naru pus jui vatung kul'us kuando es majau naru jui mejeu vatung kul'us y jui asta bupe ne nguma'ai njua'a y kuando burua njua'a re kul'us pus jui likiu ma lutujue yit lubeul ngutsue porque jui ya lajeung ke ya kujua'a ne mau's se jui nguma'ai y valik l'eje ke ne naru también ngajai nja'a maejep ke <hesitation> ke kuanse saria malatsajau <noise> kuando kiñiu'u leje ke luteung kunjuei es porke saria malamei malamei sania nimjiap o su'ua matu kunjei kupu batei buk'ajai nji se kaung kuaam ay veces ta'um ke ne naru rama lute'eung kunjuei jai bai tus kuando l'u pus remiat ya rama kupu bate'ei <noise> rajuik re let kaung kunjei kupu bat'ei bak'ajai esk su'ua matu y si likiajai lishajau kuanso su'ua matu kalanu'u ay ay veces kaung naru tume'em kuanse sania kua malatsu'up o mubun'eiñ o saria malatsajau. Rama bai bai kuando kiñiu kupu stinjia jiuk ma eske saria jiuk malatsu'ut o jiuk manamjei manamei nda nimjiap jui ya lem laseik napu naru jui kutap rama bu't ósea nejeiñ njaik bai kupu stinkjia ya laseik ke jiuk rapu kupu manaei kubai kupu stinjia nda ndr ndr ne naru kupu lu'uei y si ne mep nguma'ai pus peuk se kiki o kunjua'a ku ki kua kimijiu kuanda njua'a nda kapa buma natsu'u ¿por kinjiu? Porke es ne naru jui lukjun re kul'us kupu stinjia re larut timjik bajaut larut nip kantsu'ut y timjik si tikji'i pero de mi'iat rapu larut kupu stinkjia y kandun kul'us y kandun kunjua kupu stinjia.